الشخص الأكثر تأثير على حياتي كان هو والدي، كان دائماً يشجعني على تحقيق أحلامي ويعلمني أهمية العمل الجاد والدراسة والمواظبة على العلم، علموني كيف أكون صادق مع نفسي وأتعامل مع الآخرين بكرامة، أثر علي كثير في طريقة التفكير وأسلوب الحياة وطريقة التعامل مع أي مشكلة أو موقف تكون بيه.